Nandenda kwegyesa omuntu otaramanya kuvuga egaari ngwavuge agaari, ndamukwatira, ndamu ndaza side emwe mukwatire amahembe kandi nkwate naha kariya then musindike. Hati we mugambire atereeza butereeza. Nikwe ndabaasa <hesitation> kumwegyesa nsyo.